Ofu mbi okoram ochingha ori ofu mbi ejak efigha na obazi obhre. Ofu abhi okaram oyeba mbhinghe. Ofu abhi nong njak ano nji jigi obazi ome, nki jigi-ye ka ekon. nki jigi-ye ka njom esurum, nki jigi-ye ka achot ame mma nyugha. Achot ame mma ari mma eyugha nong eyuga ano achot ame eyin biri mbi-biri afina bi kara. But ye. akhina ka jen wut ekara agore kpe bhagerig esira ye wut se obasi nse, we nyange wut, nyange wut. Ye erong ayuga agore amire. So ofu abhi me chang nchaga-ache na ofu abhi. Njak amo, nsure njom ame, njak ano nkom ekon ejame, mme nga obazi akarim eyum aji nji akona-ekon. Nki kon ekon ejame, yen nong mfa-mfa nji, Obasi anyangh-m, nong nkona ano ekon aji-afo akarim bisone abhi afo Eya-nji. nki kpo kon ekon njitat nji ngun akiyut. So ofu oyebhambinghe ome. ofu mbi njak nsigha efin na obasi na ori ofu oyebha mbing ome. And nong njak ano nkura mbak. nnog mbak oyabhambinghe osim kping ta-ta nnog njak nkura. Ofu abhi feb-feb oyebhmabinghe mbi mbi na osim ka jen, nji jigi ye nong njigi ye ano, agore ame mma nkani-ye. ayuk mma, akarim oyebha mbinghe. akjarim nji mme nnora chang nchane ache na ofu abhi.